Las espinças si sonin más aparentis pa una tupa de cosas. Pa arrancal pelánganus, craru, peru pa sacal la presa dela lumbri, pa sacal el picón del braseru si tovía está enterizu,… que sé yo. Pos pa sacal cosas que s'aigan cayíu assina en sitius más esvarizosus, o enos comercius pa poel agarral cosinas en sin tenel que tocá-las... I sí, en estremeñu izimus espinças i no pinças, lo mesmitu que estenazas o estijeras o escapás. Deprendi-ti-lu bien!